Ny fomba anasako ilay lapoaly <hesitation> misy niraikitra be teo aminy de lomana rano aloha, de avy eo kikisana amin'ny sotro ilay zavatra niraikitra iny hiala, de asiana ranon-tsavony ny fikoseham-bilany de kikisana amin'iny ny lapoaly de avy eo kobanina amin'ny rano de vita.